Se mi fazu ël pendular e se pöi ad ezempi guidu la machin-a, se l'ai ün audiolibro tribülu perché deu cuncentreme a senti lon ch'a dizu, al e ün cazin, alura al e mei scuté ën po dë müzica perché la müzica a va, a t'calma, a t'rilasa e a lë stes temp a t'decuncentra pa da la guida